أي إنفاق على الطعام يختلف حسب الشخص وعاداته، لكن عادة في البحرين الشخص العادي ينفق حوالي من عشرين لثلاثين دينار بحريني إسبوعيا، على الطعام، يعني تقريبا من ثمانين لمية وعشرين دينار بحريني شهريا، طبعا هذا يعتمد على نوع والمكان اللي بشتري منه، هل هو من الأسواق الشعبية، أو المطاعم الراقية.